சுவை அதன் தோற்றத்தைப் பொறுத்து சுவையில் நுட்பமான மாறுபாடுகளுடன் சுத்தமான, தூய உப்புத்தன்மையை வழங்குகிறது. பல்துறை எளிய சுவையூட்டல் முதல் முடித்த தொடுதல்கள் வரை பரந்த அளவிலான உணவுகளில் நன்றாக வேலை செய்கிறது. அமைப்பு சிறந்த தானியங்கள் முதல் பெரிய செதில்களாக இருக்கலாம், இது வெவ்வேறு உரை அனுபவங்களை வழங்குகிறது.